Kalo untuk pakaian ye kite menyesuaikan diri kite bae kan senyaman nye kite kalu untuk di dumah di duson tu kalu dak keluo luo umah ye be bokser paleng baju kaos nah kalu kite nak ke tanah apetu main tempat genti agak paling sepan pendek baju kaos tapi agak baek dikit dak kade mancot ancot kite nak ke tanah nah kao nak keluo juge nak jalan dengan cewe ye bedandan dikit paling baju kemeja, sepan panjang kan men dak be selop be sepatu toboh tu rapi dikit dak mungkin buras kumal apelagi kite nak keluo kan nak bejalan kan masok mol kan agak bedandan rapi kalu kite nak masuk mol tu ye dak mungkin kite nak be bokser bae be baju kaos, pacak baju kaos ngan bokser tapi yang gak resih man yang kumal la man calok kalu kite malu di kelik uwang ke kota buras nah tergantung ngen kondisi kite tu bepakaian ye men dalam duson tula pakaian dak perlu nak baek igek na kecuali nak masok utan, nak masok utan kan nak kade nak pakaian baek kalu kotor gale kene getah kayu nah kite nak undangan juge pake batik sepan dasar men datek sepan dasar pakein sepan lepis men dak tu baju kemeja besepatu men dak tu beselop men selagi tu kondangan bepakaian tu menurut awek tegantung kite senyaman di kite kalu kini kan yang kebanyakan pakean kini kan tren tren zaman baru ini kak modern lah skena dengen starboy ene kak yang ado otpit nian men di duson dak katek skena skena tu malu di kate uwang pake skena tu paling starboy